بیور ډېر هوښیار اوخواری کښ حیوان دی. همیشه د اوبو پرغاړه ویی خپل کور د اوبو پر غاړه جوړیی ددرختو ښاخونه او تنه پری کیی او بیایی اوبو ته راوړی یو پربل یی ایږدی او دیوال ورڅخه جوړیی خټی هم ورسره ګډوی چی کلک سی او په همدی ډول خپل کور جوړیی